Min godi gafale ndiyam, ɗi min ɓornooto to ndiyaam e toɓa, e wodi ɗi leydaji e wodi robaaji, mi amfiraaɗi sa'I ko ndiyaam heliyaam.